जब हम भारत मा रोड लगया छीन ता हमा देशा हिसाब से हमा आदर्श विवहा हमा संस्कृति हिसाब से वे सकन जु मुसलमान ची ऊ अपा तरीका वोलु जु हिन्दू चि ऊ अपरा तरीका से कार्ला ता हम ता हिंदी छिन हमा जु ची ता अग्निगा साथ फेरा लेके हमा शादी वुन ची येते हम आदर्श विवहा ब्वल्दा वेमा हुमते सात कसम दीले जांदी।